زه په ورځ کې شاوخوا څلویښت دقیقې په خواړو مصرفوم. دا وخت کې خوراک کول او لږ څه ارام کول شامل دي. په اونۍ کې دا شاوخوا پنځه سوه شپږ نوي دقیقې کېږي. البته، کله کله د خاصو موقعو لپاره لږ زیات وخت ورکوم، خو عموماً همدومره وي.